في أحد الأيام، كان هناك شباح يخاف من الظلام. كلما جاء الليل، كان يتخبى بالزوايا وينتظر الصبح، بفارغ الصبر. حاول يتغلب على خوفه، لكن كل ما أجرب، كان يرتجف ويهرب. وفي يوم، قرر يسأل باقي الأشباح كيف يتعاملوا مع الليل، وعارف إنه مو الوحيد اللي يخاف منه.